O beddamatri ancora cu sti dumanni senza risposta. Nun sacciu nenti di sti cosi, eternamenti nenti. Ora mi lu fazzu diri di me mugghieri e vi rispunnu. Chiossai di chistu nun vi pozzu diri. Sunnu dumanni difficili pi mia, pi la me spirienza, pi comu sugnu fattu. Speru cu tuttu lu me cori chi la prossima fussi tanticchiedda megghiulidda, masannunca sugnu ruvinatu.